Nog karka kalusa tigkani kari jawoetani urki ashra, adamikon mortahinga talatige wala eronon karlitigokani karlitigmon nog. tigkani kahraba gon fafrginamen marwahaikon fafrginamen mokifikon hafrginamen wala inmalika fa ihtajimo ay Laki karlitigokiga ashirikir karlifa urkla tiger.